Re ma' jwa'n nryote' yal la' nak mbak, nryo nzo bes nryote' mbak porke' nde- ndeke mbak xis zista mbak o nchoche mbak mbes mbak por nzo chokuan nwi mbak, zi taa' mbaka o nde men, thi ma' nryo reta yal nak bich ndekuan bich nde thoxon bich re mbina' par jwa' bich. mbay nu mbin nrioche por ndekuan ma' jwa'n jwa'ma', este le nzin na' ndekuan ma' jwa'n jwa'ma' per taga ndeli byouma' re jwa'n nke numen, nakon re ngidtina' za ma'ya nrio yal nde kuan ma' re ngud nke lo yaaba' xenak re nzuy, xenak garnad, xenak re ngud xlyeba' jwa'na nkuan ma' per purta yal nryoche re ma'ya.